De lafa ametaky ventilateur ambony koa zany iha am'plafond egny de voalohany lavahinao igny plasy ametrahanao azy igny de apetakanao koa fily faharoa, farany am'zay apetakinao ventilateur igny de <noise> dirinao courant mandeha i bakeo.